Euw amua mitali, mulu, ilue, yagabus olike, taeuw sua eru ope. Sua eru ope tae aruae analika sinusaru sihutu iani mu mere siunaru eteye eteiya taeisi inanaru hutuaiya. Taesu etu eru si etu rolama awari, tae si una tawaen waele umusi douweru. Tae ruia iya iya iya tae rumansa, mansa peta e silisi asona maneh taia reliu umusi araputa pee enak-enak olang tumata taean sadap. Mitali meleu tae leilee epe kasibi, epe mulo olama ahuite, epe ru olama tae tunu rorama wetetae mansa, uiya iya iya olama ahatu meta sohoru ope tae. Ope etu ope mejetae alaut tae an susa.